ଇକ୍ଵାଲିଟୀ ସବ୍ଦରୋଂ ଆପକା ମୁଝେ ଅପକା ମୁଝେ କରନା ହୈ। ଇକ୍ଵାଲିଟୀ ସମାନ ଇକ୍ଵାଲିଟୀ ସମାନ ଓଧିକାର ସମାନ। ଵଯଵସ୍ଥା ଇକ୍ଵାଲିଟୀ ମିନ <hesitation> ସବେ। ସମାନ ଇକ୍ଵାଲିଟୀ ସମାନ ଜହକକୁଛ ହୈ ଇକ୍ଵାଲିଟୀ। ମିନ ସମ <hesitation> ସମାନ ଓଧିକାର। ଵଯଵସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ଏସ୍ଵାଭୁଜିନିସ୍କୁ ଇକ୍ଵାଲିଟୀ ମହଜାଈ।